Sɛ yɛhwɛ ͻhyewber ankasa wͻ beebi a metse a, ͻyɛ Ebͻw bosoom no mu. Na afei, sɛ yekodur Dziifuu a, nna awͻw no so aba. Na nsutͻber dze, sɛ ikodur ͻberɛdzi a, dɛ nsu si famu ara nyi. Ntsi ͻma amamfo berɛ ansaana woeedua hͻn nduadzewa. Na afei, sɛ yewura Sanda bosoom no mu a, nna afei dze ͻpɛ aba. Nsu koraa mpo innya bi, na hɛnho nyinara awow dɛmara.